<hesitation> Ka mbô, tonga de <hesitation> amboarako, ividianako lôka zareo an, de lôka antsagnina, <hesitation> de de le lôka antsagnina amizay ataoko saosy avy akeo an, de mba ividianana <hesitation> ividianana vary na hoe efa tonga de mahandro vary zany zaho de igny mba arosoko anjareo avy akeo.